Wakwanza wanayama vee sina sina veenda sana, wakwanza ni- nimpichi, mpichi kwasababu mpichi asina ustaarabu tuuko kwamfano koo- koo- kooure mii na koora n'gombe au mburi fyana ingeree na nyumbi kwako asumule mburi maa alokee.